होय, गाय आनी बोकडयो आपल्यां मालकांक वलाखुपाका हुसाहर आसतात आनी तांचे कडेना घाट्ट नातें तयार करुंक शकतातातां। तांची मोग दाखोवपाची पद्धत सुन्ह्यांपर‌सा वा मजारापर‌सा वेगळी असुं येता, पुण ते मोगलां वागणुकां दाखायतातां। जशे की गयांतळी वलाखा आनी मोग। आवाजा वलाखपा गाय आपल्या मालकाचो आवाज वलाखून ताका प्रतिसाद दीतात। जाल्यार चाटपा हे कण्यां गाय आपल्यां मालकाचें हात वा तोंड चाटून मोगाचीं लक्षनां म्हणुं येतातां। जाल्यार दुस‌रे‌काडे अशिले बोकड्यांमध्ये वलाखा आनी मोग दाखाय‌तात। टाकळी मारपा बोकड्यान्नी मोगाची वा खेलगडिपानाचीं लक्षनं म्हणूं आपल्यां मालका का हलुचा टाकळी मारुं येता। फटफ़‌ट बोकडयो आपल्यां मालकाच्या फटल्यांनां शेतांते वा चारवापाच्या वठारांतां भोंवटानिं वाचुंक शकतातां।